जीवन भर में पालतू जनावर रा संख्या थारी पसंद, परिवार री स्थिति अने जिम्मेदारी पर निर्भर रऐज़। कई लोग एक या दो पालतू रखेज जैं में कुकुर, बिल्ली, मछली, चिड़ी अने अन्य शामिल है। कई बार समय के संग नवा पालतू आवै <hesitation> अने पुराना संग संग रह जावज। कुछ परिवार में तीन-चार या ज्यादा पालतू भी हो सके है, अगर देखभाल अने प्यार सही मिले। ई पालतू थारे घर में खुशी, अपनापन अने आनंद भर दे है।